أكيد أكيد بنغير طريقة أسلوبي في الشرح وبعدين بنعمل زي خطة اللي هو تجعل الطلاب أكتر تفاعلية معاي، وبنعمل <hesitation> وبنعمل متلاً مجموعات صغيرة وكله يبدا يجاوب معايا بح- وبحيث يكون كله متفاعل وكله سامعني.